rei ra poo goji ne rikuu ya paro ta po goji nei pattanlaa goji nei lowo nen wojo ya parora poo gojim lonkune maƙa parone yuwaroi ye minti shekki memme gbee mina lowo mimme ye kama shan gali ƙa shai in yaro paroim men da yani ƙa po goji neri ya paro ka poo goji ne shuwa tomon ya paroo ƙa poo goji ye ka paɗɗilomaa neri yai ka poo goji lonkune ne lowo nen wojo pooknom jiyen seknom lonkune ne leka chiɓo mera illani ƙa bino in penpoo goji chiɓo gbee wende indi yiwoju ya poo ana shara inti yoju po gutara ne loƙa chiɓo gojin penpo goji ne leƙa nenti ya para rapo goji lonkune chiɓonti yanna in penpo goji neri sha tomoyi ya faro ta po goji lonkuune yamma teƙa yani ti yaro ɗing pok yeri yui yuinati ku ɓuk yani ti yanna ne ya pa ner ya shattomon ya parora po goji longkune ma men gbee mu ma gbe ma gbemu ma goji in yanna ta shini moɗan manara yani maƙa poo. Gulara ye poo anasara ara yarani kpanrpam ma men koɗuro in yar parayena sherani ka poo goji me kui kpiɗɗo me shenoju koko ro tipoo sheno ta ya ɗalak yapo ti yaro paroi ta po goji in pen wene nera yuwa ƙebei ta poo goji neri sha tomon ya paaro rapo goji lonkuune paaro yamma inwe shokrina tapo goji lonkune chibomera parrani ka me ɓawendei kan mera parittu ka bi in penpoo goji mo jiye po goji wejo shek shunii neri sha tomon ya parora po goji ye wannan ku mooo gei angei ye weyamu minta shera ni ya gbeemu ti po re-re ma goji minta yanika poo goji minin we minin lekremu ara shumu ra geyin ye wanna kumui ƙaye me shan lii inti wauntu leweju jwal gasyo toɗɗi ƙan niyo yera gasshe toɗɗiƙan minu minta lekremu ƙa ɗok-ɗok tipo tere ƙaa shinniye me yuwoju an toom toodɗa ƙoɗɗi ya pomun ƙan chiboro shin polou Ya loraswee in wari we shu nui ta kut dong ti dong lora sween we shuni tira mina kut dong <hesitation> tewon ta me an in teuri me an geyi teuri lai yamo pemon lau ƙoo moo pemo wa sharu def lain koni shura mooka tom in kurani in shurmoo ka bii morka bii in illiru in konni ingena ra tei ashirun ya ƙoo kewa yipporo pinno molkei ɗo ɗoi in illina ra shii in ƙoo wara yippo pinno mollii ƙoƙoi ɗiɗin ƙoƙoi ɗiɗin ya piyen pino me wannan tukdu terei moo piye ɗanro ɗeɗeiti yippiru pi chiɓoiye ma chiɓoye yuwojui ƙa ya ye a meta shunimmi in ƙona ta shunii in ƙona ta tei in ko wara jippo pi chiboi fuwapi tewon ti chiboi ka pokj moɗa pokju ɗa ɗokum kereme warai tuk shunii terei ɗa weya ɗa tukya shunii te we ner sha tomon nenti ya paro ta poo goji lonkune maƙa wene rara wemu nen shenma ti chiɓono ta poo goji ƙama shinan we ƙama shinin kauro kerangmu kama shiru wo me angei tukmu kamashinu neri sha tomon sheroo paroo ta poo goji longkui. Un ɓallo paaro yamma ye rapo goji in ɓallina un ɓallo takadɗa yera yoro rapo goji ye ka bisho muroo chiɓo me ra parrani ka bisho in shokro ta kadda tekenti manna in pen paro tapo goji ta shiinii shunii maa inwen yun kar minaju in shuppon chiɓi sheju me ra pattani chiɓo shejun waru wari shuppon chiɓo sheju mera pattani chiɓon teren waru wari shuppon chiɓo sheju muyonmo woja pokni in yoro we wani ara sha tomonim ne shuwa tomon sheno poo goji ne shuwa tomon neti ya paro ta po goji longku ma ɓallaro ta takaɗɗa tapo goji niyo gbee ta mairani niyo gbee ta weyanin ƙauran ƙeranju ƙa lonkui maa shawan shikju ƙapo gojiye yuwa kpan ne pammatime yuwaju antom menti yuru paro rapo goji rene minano ɓan vurum munano ɓanvurum yera fodɗilo neri gena manara ya toɗɗilo yena yani ƙa po gulara nenti gena ƙaa yammai ri yaronom neri sha tomon shero parora po goji neri sha tomon shero para ra poo goji ne leƙa neɗa shikla ye chiɓono in pen paro ta po goji ye mera illani In pen paro rapo goji nong kan nang in pen paro rapo goji ka yene fuwa po tewani na yamma tuwapo tewani ya shiri sha toman yaro fuk yeni liiyini ti ku ɓuk ding lonkuu ne unti gengni nerasha tomon ya parora po goji ma jwanmu maka parone minta yani yemina lowi memme ɗingin yannam minin ya ƙa poo goji maka parone yuwaro ye yuwaro yee kpanum minda linmo shigi minin ya ra po goji te yeneti sha tomon yunparo ta po goji neri sha toman ya paro tapo goji lonkune me penom in peni me ri yannam in yanna gbee wende woja po goji maa ka ne neri sha tomon yapo goji kping neri shatoman yapo goji longkune nenwe nen shero paro ra po goji niyo gojin yanna niyo goji unlummon shi mere shej muyomo yaraa ta sharana yun shuran longkune ye ya pena ye tappiti shekki niyo ye leka shero paranee. Memme gbee alowon yannam mee pokjum ta sherani ta po goji ta shuni longkune yuwa paroja jwasshu ƙapo goji neri sha tomon ya paro ka po goji nen sha tomoni na nenɗa pena ɓallani nen ɓallon tapo goji nen manna ra po goji nen shenna rapo goji me bino ƙame raya ɗalaki yamo shukju fokmu minin shukin ti shunii niyo gbee ma wanna goji ya shunɗa pena shero paro ta po goji longkune ɗoo wene minta laffan shunin in pen po goji ta shuni nero sha tomonin mo penoro ta po goji yera penani binon peni yera penani min chiɓa men nyirri in pen po goji neri sha tomon shero paroo ra po goji rene neri sha tomoni mana ra shero paro rapo goji nenti genaƙaa shoon no yamman to waru shikno ma noɗɗare ye marasheir ni ma paro wobo tira mini wobo nenti gena yammato yarono kpin tapo goji niyon ding mere yanna me goji ti yaro paroi kpang muyo moi peno shommo wen terem tapo goji in peni ye chiɓo ye peno shoomono we ta po gojim man mana teƙa chibo ta penani yee yee mee ɗinoti bino Jiye po gojii sheka shinii mo mun ma fonna goji ma mina yuka ya poo goji in penta shiini in yanna shinii shari wayu shigpan chiɓoju chiibo goji gbee me ɗijjoju ti bino ti yuyoju jwal poo gulara ti yuyoju jwal po ana shara aɗo paro yerasherani yaa jwacham ye yowaroi paro ye niyon dinɗing poo yaranim she yuwa ka poo ana shara she yuwa ka poo gulara pene neri shatomoni nen shenna nan yanna ra shiini chibonok yanna maƙa wene ta yoro yen ɗaklani minin limmoshii wemu ƙapoo goji maa wenee yuwaro ye minta latton niyo minin ya ƙapoo goji ma yowaroi weme ye minda yoppom chik mu ti ƙiraa angei minin ya rapoo goji <noise> mayiwarei ye ta waru kun mu ra gei minin ya ka poo goji yee ta ƙutmina goji milam maraa iya maura ammuru kui ta wang pena paro yeta sherani jwasshuu kapoo goji ta shuunii longkuu ne wanghi ta yaranin pen piirinne ta latton shikju in pen piirinne ta riyani ta shunii in peni she goji ye sei maraa maraa ya gei shiin kama wang ta shiini ya poo goji kpan nerii shatomai sheraparo ta poo goji longkune niyo gbee in yanna chiɓo nen nyitti in yanna yeme peno poo goji. Unyanna un penii neri shatomon sheroo poo goji ma an pallani ma wende liya shikju ta ɓallani mo ɓallo maa ɓallo ta shuunii kuu ɓulɗing ta yarani poo goji in yoro ɗok ti sheiki fok yeri nigeria harwe perkuu piira piiri in yanna ta shunii goji ƙan fokju gojaa wojo fokjum goji riku ya mere rika fokju goji riku shero fokju goji rika ɓallo fokju neri sha toman ya paroo ra poo goji sha tomon ya paroo ra fo goji longƙune maa wanna yera yanii wobo meri yaroo poo gularam in yanna me liiyashikju ta ya poo anasara inshiru ya ooh-ti ya wobore ɗen jwakka poo goji ma jin maa shira shiniin yii yak yaro poo koyo poo goji renem ta shujoju mojun meru shun koyo poo goji mashin ma koyo poo gojin poo goji ra wojoju gulara teƙaa ya muyomo woja fokni ya woja wani